طيب أنا إذا بتيت ابدا أعمل مستعمره في المريخ فا بي التاكيد الخمسه اشخاص الح اسوقم معاي هم ح يكونو زوي فائدة في انو المستعمره دي تنمو وتكبر وتزدهر يعني ما ح اسوق معاي مثلا صاحب ولا زول يونسني لكن ح يكون خمسه أشخاص زوي خبرة يعني ح يكون عندهم مهارة في انو يطورو حسب الحوجه بعداك في المريخ انو أنا عايز أعمل شنو المستعمره ح تنمو كيف فا الخمسه اشخاص ديل لازم يكونو كلهم اصحاب مهارة أصحاب خبره أنا استفيد منها في تطوير المستعمره سوا ان كانو فينين اومهندسين او مفكرين او متطورين او مخترعين فادي كلها حجات أنا بحتاج ليها في تطوير المستعمره عشان كده ح اسوق معاي خمسه أشخاص زوي خبرة في مجالم وقادرين انو يخلقو تغيير لي المستعمره يخلوها تمشي لي الأفضل